دراسة التاريخ مهمة برشا خاطرة يعطينا فكرة عن ماضي الناس والحضارات ويفهمنا كيفيش توصلنا للحالة اللي احنا فيها اليوم، كي نعرفو التاريخ ونقدر نتعلمو من الأخطاء اللي صارت ونمشي في طريق أحسن، كما التاريخ يساعدنا باش نفهموا شنو اللي صار في العالم، كيفيش تطور المجتمع وليش الأحداث التاريخية أثرت على حياتنا.